Ɓurani kam ko heɓde mbaawka faamde ko neɗɗo miijoto. Mbele mi annda joomun nder mun e boowal mun. Mi annda ko kaaldan-mi e joomun. Mi ad- mi annda no jakkirtoo-mi joomun. Ngati bani aadee ko haalata ko e ko miijoto ko ina ceerti. Tawi mi waawi anndude ko woni e hakkille joomun. Ɗum firti nguurdam am maa weeɓ, hakkunde am e yimɓe.